زه کولی شم د مشهورو هیوادونو نومونه درکړم. لکه افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران، ترکیه، عربستان، چین، او جاپان. دغه هېوادونه هر یو خپل ځانګړي کلتور او ښکلاوې لري. سفر کول یوه بېله تجربه ده دې یا نورو هېوادونو ته چې انسان ته ډېر څه ورزده کوي.